يعني اكيد الترتيب والتنظيم بالمنزل حلو اذا نشوف هشكل صديق دايما نحاول انو نكون قغيبين منو اذا حصللنا انو سفر أو كذا نحاول نسكن معانو لان نعغف هذا الشخص مرتب هذا الشخص نظيف والنظافه حلوي المكان اللي تعيش بينو لازم يكون نظيف ومرتب يعني مثل ما نقول يزهي زهي على قولتنا